Ah... significa arribar i superar aquells objectius i aquells, eh... aquelles metes que te, que un s'ha proposat i els que vol arribar.

Per una banda és la connexió amb l'entorn i amb lo que trobes. Per una altra, doncs les ganes de sortir, les expectatives de què et trobaràs, la... l'energia que tens quan encara estàs començant la ruta.

Sobretot la sensació de veure que són persones les que estan a darrere del mostrador, ah, que porten aquest projecte, que no és una multinacional sense ànima ni escrúpols, ah, intentant extreure benefici, sinó persones intentant construir una vida i formant comunitat.

Les truites: truita de patates, de formatge, de carbassó, truita d'ou i ja està, també. Qualsevol tipus de truita, en general.

Molta importància, molt importants. És d'aquestes coses que no te'n adones fins que... o bé ja no ho tens o bé ho trobes. I és una meravella viure en un espai pròxim a la natura, on te tens lloc per estar, per a... caminar, per passejar, pots sortir... Un lloc a més gratuit normalment on te pots simplement passar l'estona. I... és d'aquestes coses que s'aprecien poc fins que... les veus o fins que les perds.

Doncs diria la versió editada de l'obra teatre de “L'alegria que passa”, que era una obra de teatre que feien al teatre, la van gravar i després la van tallar com si fos una pel·lícula, i la veritat és que molt satisfet i molt content amb el resultat. No us espatllaré l'argument de la pel·lícula, però val molt la pena, ”L'alegria que passa“.

A veure, hi ha molts tipus d'educació i molts tipus de fronts en els quals té diferents papers, no? Diria que potser el més genèric o el més abstracte és el de conformar un una comunitat, un una cosa comuna en la qual es pugui viure, en el qual tothom segueixi aproximadament uns mateixos objectius, unes mateixes normes per conformar lo que ve a ser la societat. Després, cada part del dels diferents actors de la vida i dels diferents moments i actors es tiren cap a la seva banda intenten influenciar i i conduir cap a diferents camins i per fer diferents diferents coses, clar. Aquí cada paper, doncs, aplica la seva funció. En general, diria, una mica, la generació d'aquest grup comú.

Una mica les dues coses, ajuda a apropar i acostar algunes persones en segons quins contextos i tens una relació establerta la pot amplificar i la pot magnificar perquè tens accés molt més constant, molt més senzill, molt més fàcil a les relacions, sí. Per altra banda, també té una part aïllacionista, fa que les persones s'individualitzin i que quedin més apartades i ja no vagin a buscar aquestes relacions que altrament podrien estar fent créixer.

Es fa un foc gran, es fan castanyes amb un... amb les coses aquestes de ferro que es fiquen les castanyes a sobre del foc i llavors es van repartint en paperines... principalment.

Els avenços que s'han fet en el camp de la diabetis, eh... on te... cada vegada hi ha sensors per me... mesurar la glucosa en sang, i bombes per a... administrar la insulina, diferents tecnologies que... la veritat és que... ajuden molt al, al dia a dia del... dels pacients i... i que fa un temps enrere no els ah tenien i és un camp qualitatiu molt gran.

És total. Des de la feina que faig, a l'oci amb el que em diverteixo, al transport que faig servir... a tot arreu està la tecnologia completament integrada i absolutament enllaçada. Crec que l'impacte és total.